<hesitation> Mūt ṭhāti laupoimua em ema. <hesitation> Bixin kan mūt ṭhātien kan taksaa le thiuak te. Atsakcha em em. Ha. Ni kataa yen dharka rukacaka dharka riet mūti alaupoimua em ema ne. <hesitation> Hemi chataka kan mūt teinatian. <hesitation> Mūt hūn pite. Tho hūn pite. Chataka kan siema kan fon nun. Hian honga em ema. <hesitation> Mūt mā <hesitation> minit somthum le somthuk en kāra fon koi laupoimua <hesitation> laptop emo tv te han en laupoimua em ema ne. <hesitation> Kan ei le in teken som le a ngāya mūt mā kofihan in te. <hesitation> Chotthakla tukhat ei te. <hesitation> Le zu le tuihan in nemla tuk te he. <hesitation> Mūt ati khailak du lea. Atsa laupo lea ne. <hesitation> Ni tinaa taksa in soi zoi. Hian mūt ati tui du lea. <hesitation> Kan taksa taan atsa <hesitation> lea <hesitation> boka ne. <hesitation>